Jadi adong sada panganon na paling tabo ulala na ngon daerah nami ima guarna kolak sarabi aso i dokon kolak sarabi jadi na parjolo sarabi nai i pamasak songonjia do sarabi ni alak nangon bandung abis i baru i campurkon dot budaya nai budaya nita ima budaya nitain manyonop manyonop atau mangkolak guarna jadi manyonop on na parjolokan i pamasak ma kuah na on pake <hesitation> gulo bargot abis i pamasak dot gulo bargot ibaen ma santan na sotik ibaen sirana sotik i pamasak sampe tar sakitar sajom sanga dua jom baru tokinnai i pamasak ma sarabi nai sarabi naon inda tola ma masak tu anggo ma masak tu urang tabo oni aso tabona masakan on soalna masakan on adong na satiop bulan puaso mia i huta jadi pala i bulan puaso adong ma sada parjagalna i hutai na paling terkanal oni selain terkenal on memang na paling tabo on incaran ni alak juo don dot biasona sakali sataon mia adong o panganon on di kampung nita on.